زه تقریباً پینځلس نزدې ملګري لرم، څې، ا ا، په اټکل شکل باندې لس نفره یې له څلویښتونه ډير عمر لري او پینځه نفره یې، ی، له څلویښتو نه کم عمر لري.